Kultura kineze ka një histori mijëravjeçare, me tradita si konfucianizmi, taoizmi dhe budizmi që kanë ndikuar në jetën shoqërore dhe shpirtërore të vendit. Festivale si Viti i Ri Kinez dhe Festivali i Mesit të Vjeshtës janë qendrore në jetën kulturore.